Temedere, ciapanɗe jeenaye e dienaye, ciapanɗe jeenaye e dietti, ciapanɗe jeenaye e diɗɗi, ciapanɗe dienaye e jeegon, ciapanɗe jeenaye e joyi, ciapanɗe jeenaye e naye, ciapanɗe jeenaye e tati, ciapanɗe jeenaye e diɗɗi, ciapanɗe jeenaye e go'o, ciapanɗe jeenaye, malihewere e jeenaye, malihewere e ditti, malihewere e jeɗɗi.